Ea vanuana aonanai a’a ra’au na baba ganana isai ia ega ovia na epuru agonana ganuna kristmas na krismas da aodadai e’u ura gagana vagana roar vanuana. Vanua na aonanai a’adada vabuga da a’anana onina vogana voebo eka’anai ka voabia vogana, vega vomai ka ero vo abia, oisa’aku vavine da kava rarova a’adina ounanai ia vanuana aonanai ia gava da babagada eda puru danana ega ra’au na, naida emai, emai ganuna aonanai iagana roa’va a’anana iagana roa’va eka’ananai kau mai da boumainai, pamili boudadai gegena ge’ava kapea roa’va, i’ava kapea roa’va noku igana gerea kapea roa’va iasai ebo ebo kapea vi ra’au emai ra’au na danana beumainai isai aida mai da auamai da, babaga dada, marai dada boudadai igana roa’va a’anana ago na kapea kauna anana emai frit aim nai igana roa’va no holiday nai igana roa’va vanuana aida mai da aua mai da boudadai a’anana ai paureda gerui da va noku ai gegana roa’va vanunanai. A’anana ra’au nai vigana vabuga da vaida a’anana igana roa’va gaia ona kaiue na nai Noku ai a’aenanai u’e na ekara roa’va a’anana maiaro nai inobo’o roa’va a’a nobe’o da vaidai, inob’o roa’va takol takol e a’adina or ganu, vio’onidia eda gana, eda gana kaparanai, viagana eda amouru, vigana vikauridia, igavaridava ai eda agona ai noida vigana amouru ero, ai eda kaurimai eda gana. Vegana agona vaida imai roa’va a’a ovia kubunana idu’u nana a’aenanai inobo’o roa’va ai ia nobo’o da, kamasia ge volibol roa’va a’adina nobo’o da ka ka inku a’anana ai vanua na bouka ai eda veri a’a abuna kapea noku ai vi bedi vi bedi noku ai kaka eda sia oh akuida uida ai vagana a’a kaivana, uida uida vugana a’akaiva na noku viava kapea noku ai vinebo’o noku ai gai isai ve wini a’a vaku ve’abia a’anana ai ena ganuna. Ai ege dada eda gana ai vi ero vigana veida, viguru e’u agenai a’aenanai, a’anana ai inobo’o roa’va a’a ganuna vi amouru noku ai iada a’a kaiva nai, naida ia kaiua nai pidi pidi da viabi noku ai vigogo veina aonanai visio vinau vigana a’a kaive a’a rabia da aodadai, ini ini da ao dadai abugana igana roa’va urameda isai a’anana ai emai nobo’o na emai ra’au na ebunana. A’a oroda badida, vea, vea da vigana vigana vidu bai da, vinau ao vinaumai, ibi donda va a’anana ai igaegae, gana an nano vivaia auri na ka vi ko rea, o ai imia do nagu naka bo’o bo’o nana ka ive vaia, ai verani ero paura kapea na viva vaia, ago da vaida a’anana igana roa’va oisa’aku urame da kau mai da inau gaga iraru gaga vigana viebo vaia ru kau vigan gerea oveka da asida vigana vigane a’a ao boio na, a’a mautain da paira dada, a’adada roku a’a nana ai viero, vaiaru ana, gava gava viua noku viero. Vigana vanua na aonanai noku ai vikore kone, ai viuku rida, a’ababa vegana a’a ruma na, i’irana vegana a’a ruma nai. Ia inana inana a’anana vegana a’a kaude uvenida ok vanuana a’anana noku ia lakinai bromana ka’akune va noku ai ega ouiana ro’onana vegana vanuana ovia nana abanana. Kau babaga da a’anana vuisa ana vu’ukunia vu venia venia. Isai mauri na vegana, vegana ai a’a deina venuai tweni foa na vabuga nana a’anana kendol nait na, emai kendol da vigana vigana gerea ainida. A’aenana iva ara dia roa’va, noku irari kao imai roa’va, uimai uimai, vigane, vigana e’uage na kuakua nana a’aenana viuiro viaeai vigana steiesi nai a’aenanai imai do roa’va noku ai kau babaga da, ai guri guri da kau dada dia kono da eda gaegae, guriguri na eda abia, a’a eristmas night a’anana eda vaba baga’a nokuai ra’au na a’anana ai vebabaga, vego vekomea gaga isai, ana bugi da boudadai a’anana eda stopu ganana vegana guri na vega na ve veo noku ai gava da bouda dai bouda dai eda para or eda continu vairo. Ko a’anana ai cirmsimesi nai gava ka epararoaiva.